Bichindo, yulayula mun me muki ye mwiye, non so bi chido wini yulanye, ye bwe chi yulanye? A mi njom ymom ka miko bi chindo yulanye, so wo si choti kibi bisura bisura yula nima mani bisura nang kiye ki da yerak, no min lebori bisura nage kiye ki da yera bisura yula nima mani lanini tagnim bichirenbo yulan wori bisura an bwai na mun tam so yo koni yo an bwai namun delang bisura namun kwam so yo koni yo bwen tano mwa chidiker chika na tam chori bisura yula nima mani diker chikar nabi liyad no mun chi biliyaddo muki bona dok ti nako wiri, na tam di bisura yulakabo an yimom loh bisura bisura an wob luwe ri mwan fiya nur dokako kila kila kila nur dokako mwa fiya an dim kwab ki silom an sum kwab ki silom wo na bosa dotiwiye. Bisura, no cheerfor kwando wurori a yilau tiye mana doti wi yila a dofiren kwendo yilo ko kage nen yiloko chi serim wiye bisura yilauri mana doti wi, bwenta no bisura an cher chanag ri a doku ka dor suwa tu nuwa bitineu, chi suwa tu chi nuwa bitine ching di chi sheruu chi ti chi toran fiye chi toran fiye, no chi tobo nii chi tobo nang bare kage wo laso bikwaneri na nim de lashi cheri chin ker nure fiye chanag che yamche, chiri chi yaken kambo mitike noshi yilow ri bomasa dotenti wi buwak cheko chiron nen yiloko so chi cherim wiye masa doti wi yiloko chironen kaso ki yulando wo ma towe bwantano bishito chi shiye na tam, di bori yimom bwantano chan yau bo chan do mur buwake chenen di kebo bwakko kichang chi cherim wiye chido bwakko kage yilokosho bo sha domtiye chi to yorak dike kage dor wika nadike kagero do wi mur ka, nasuwe dor wi mur ka kage bo tiwika ko kuma chin chiti chito wika no chi chibo chito wiri chi chi nuwe chi to re, chi doken bisura yula kabo bisura yulakabo dike bwi mi toki yoh takew no bisura an yah noka mwemekri. Na ya nachi lafiye nokak mwemeri, cheer, chi tii, chi chibang bi tineu, suwatu chi nuwa, ba dike kanye, mani mukatiwi kabim shinka, no dige kage mana miganti wi kabimshiyem di na numde, no chi ya shibi yob di wi ne tim konge torang fiye ti keche yira ki mwambo ki noi bi sura dur ki no mwabo kiyala, yira noka mwegekori mana no ki yii kino ki yala no chi yiraw bo shi lam kon mwamwari shi yilau yalakko shi dok ti bmem di shi yilagahu shi sunagum shi dok ti bmem di shi yilaka gi shi sunagum, in so yulando shi no mwam ti shike bwailima mani na shi twal bisura yo koni yo bwentano chi yau kambo mi tokeu no shi yau shi kila re, wine tim sugaken nigtang keshe ti keche ki bwambo ki noi kishe nom dim di an yau bo fulong keche di keche suyirati kwii keche wine nom she mwambo kwi bo titi wiken to chinen fiyeti torang fiyeti no kage yi kage an yau ri dike kage wi sa matiye mware, dir kik fiya keche yimom ki kage yauti keche so yilage no chi ya noga mwamegori chiki no mwambo wulom wulom shinom wulom wulom shinom wulom wulom shinom wulom wulom di yila si yogti. Sufiye chanet chiyek, bisura yula ima mani, bichiro min tohti la tagnim biswhirembo yerageu yulan dursher, no bwanta no kage wi wo min yomberi miki toi bisurah sowo lashi kage yulanew, bisurah ta nageh wowo fur shiko ri an wom wom bitinew furken wi, fyr ken nageso shi tabi shi wo tiyew furken wi, shi wom bitine shi chi swubo keche nage kageh ko nabare bohkwi ti wom, kiyeu yula kabo, bwentano kanye wiri mi nyombo, bisura munaso kam, ki yulanen, bisura, ta nase wo, wo, fme chi kodi wumbitineu fuwer enwi, fumerken nange cho chi wotigewi kati keche nanbare witidi tu, wom chi, wom bitine chi fur ker wini, chi fuwarati nakowi, kambo fini so bo di so nyebom nye, chi su, no wora buwau sori bo chi wombitineu chi chiki so wom, bisura na bum berini, mani, ceret koni koni, don bwe no salaburi, chin yuma chi tam bau, bisira no tananyedi ya. a ne bibigo loh, diker chaka, bisurako dor. Keche nage bebdim bi chire tinim bo chi lam ki bi kwaneri cho cho cha tati nachi wom, bisura mana kuliger mana ku yerang nageshe dur, kachar ka nageh chari cheto gwam ki chaka nageh mana cha diker, bisura yulayula bisire limamani bisurawuro, yuilakabo soso mitok timiki nage yulayula kage wo luweh nage woh yeraga bisura, a yomka mik kino kage wiri keno kage maniri ami yomkamig, bisura kambo mi tiki kikabage mani loh yiloh cho, yilog dorkasheko kila kila nure yilogo shidom wiyeu chiyiragen chiko loh so yiligo chi dom wiyeh an na doten ti witak, nushi do wo toh twarrotiyeri, fini ri macha chertiwi ya cha cher dige kage nen, an dragi an daragi re, yila so chu cho cher firen nure kage nen woma cha dom tiwiyeu bochi dokeneu finiri macha cher ti wi. ko no cin chiri nyiloko kangeri, bo cin yilau ri bou ri macha, do tentiwi, tok chado kagenen fiyeh chi cherim wiyeu bo ma cha do tiwi, fiyeh chi dom wiyeu chi cheri fenage kageri, bori masa do ti wi, nureh chironen sai chin chiyah no chi chiyah no chi bow, kebo womun ywau so shi chi chau ki swak dikageh ywaucho nifir ko keche nang bareh kageh, lambikwan cher chi ywau cho chi meruu dor, fiyeh nureh chi cherim wi kichangeh na chi dor ti wi wulom wulom meri, mani yoh yulan nager limah mani, nomun ywau choti mun ywau choti mu ywau choti no mun darim mwa lam cho tiri, kim yilah tiyagum tiyagum tunure kageh yoh bwen tano toti, no fiyeh kageh wi kab cha swer cha lem tiyeh no chi bi dom kage luweri, boh swum loh chew ki nang worri mwan yimom loh chew, yula lima mani mana chiyar, kagem bo bi chiren bo a yimom loh chi yeu, wori nochi yimum loh chiyew ri chiyeah bow chi delchiti wi, nag barendo kagembo wi wuro ki yulanken, kiyang na chiyeu bo han dagen ning tan chi ti, yulah nima mani nochi bou ri machiyah do ti wi, cha swum swuti bosan swum luweh ki nang, chi chu chi ketagi chi yagen firen, kutan lachi lem di kakten. Nyobi chiber nyode, na chi yilau, bo nachi do luwenen, wori na yuwau chiti yo danchandi, bo chi do yo danchanyori, ki kalkuma mun yimom luwei ri finiri mon yau man delchi no mo bou bo finiri chire mwan yau yilau, so so bochiyah sum luweh tiki nah, inso yulandobwam buchiyeh, kage nage no mun yweu tiri bo a mer ka dor doti bwang cheko nen, woti che chi lam che loheu chin doken, lano yilam na suwe dur ywaa chitiye ri nachiye dur kobo an do bwakkonen yah fiyachiwi, am ma bisurau a chuche ka chuka, swer yamchem, no chi da chi da chida mun keytagum chi churi, chinintagi chi ning tagi chi ning tagi chi ning tagi chi tim firen kutagi chi toh loh che ti, no dike cho ywau cho tiye kubom no dike cho ywau cho tiyeh, chin lem di chi tee chi toh chi toh balkenbaleh shi sumang dike soti no suken di, che chin ciba chi te chin toh, no dike so sukendi nanimdeh nasi sirow, nanimeh cha chirow tiyeh, macha cheru ti bwang ko chirow ne.